Sapi no bi'i ana bisa nalelak lamatuan na. Bana kaduak ia la nanu kemampuan nalelak lamatuan a mata panan, halan na no lamatuan a bon. Sapi no bi'i boe nanu susen neu lamatuan a.